<hesitation> ore' mowawisa cuaca, cuaca te iklim ko kangan majadi su sikite su indonesia, su wanuang kite haa ore suwanuang kite te cuaca <hesitation> pakusale <hesitation> manaeiti pakusale mangolow, pakusale mowae, tu <hesitation> sungkolon kaneaf to moniti tilengo manaeiti tan ngowi hahay mangulow te tu cuaca tu onesu su sikite suwanuang kite su daerah kite, te ore' <hesitation> cuaca tu onesu kite su daerah kite su indonesia te wi maneiti wu <hesitation> mangolow te cuaca to onesukite ore' su negara-negara lain one cuaca tu one tatulu'u, one pa'. ha one si kite wi raroa, wi raroa te maneiti wu mangolow te ore' sikite su daerah kite ore' su <hesitation> onesu indonesia te cuaca to onesikite.